أعتقد أن الأطفال اليوم عندهم أسباب السعادة بس كمان يواجهون تحديات جديدة، اليوم في ألعاب ووسائل ترفيه أكثر، التكنولوجيا تخلي حياتهم ممتعة بس في نفس الوقت الضغوط الاجتماعية والمدرسة زادت أما قبل خمسين سنة كان الأطفال يعيشون ببساطة والحياة ويمرحون في الطبيعة وهذا كان يعطيهم سعادة مختلفة.